Ngu jo jan ñujú ún jun yatu jin ñaja te tengu tejó tejan teñujú tjia'ún tjia'ungu tjia'unjó tjia'unjan tjia'unñujún kan kangu kanjo kajan kañuju ka'un kajun kayatu kajin kañaja kate katengu katejó katejan kateñuj´katjia'ún katjia'ungu katjia'unjó katjia'unjan katjia'únñujú yachan yachangu uachajan yachañujú yachan'ún yachajun yachanyatu yachajin yachanñaja ichaté ichate'ngu ichatejó ichatejan ichateñujú Ichate'un ichatejun ichateyatu ichatejin ichateñaja ichatekjote ichatetengu ichatetejó ichatetejan ichateteñujú ichatetjia'ún ichatetjia'ungu ichatetjia'unjó ichatetjia'unjan ichatetjia'uñujú ichatekan ichatekangu ichatekanjo ichatekajan ichatekañuju ichateka'un ichatekajun ichatekanyatu ichate kajin ichatekañaja ichatekate ichatekatengu ichatekatejó ichatekatejan ichatekateñujú ichatekatekatjia'ún ichatekatjia'úngu ichatekatjia'unjó ichatekatjia'unjan ichatekatjia'uñujú ichateyachan ichateyachangu ichateyachanjó ichateyachajan ichateyachañujú ichate Yachan'ún ichateyajun ichateyachanyatu ichateyachanjin ichateyachanñaja uchan <noise>